Okei e'u fri taem na a'anana da aga apaura ro'ava, Gabagabanai da a'ima ro'ava, tiota da avavai ro'ava paurana ka da avaivaia ro'ava, eno eno eno eno eno tuerona eabia ro'ava. Ai agona evanai ro'ava <hesitation> agona egana ro'ava sinavana, ai ara'asi amai a aniana ro'ava, paurada avavai a'ero ai ave'o e'u paurada ai geve'o vavaina ai vagogo va'iro vagana va'eno, vaga makedi o, vaga stoa ganu vaga vanobo'o o vaga vaebo, vakarubou. A'ana ounanai isa'i <hesitation> e'u kauda gesia ro'ava ona em paurada ova ve'ova e? Ea nana fri aidauna esiava ai vaga va eboebo, da ara ira'u ro'ava badina nana maora vabibina ro'ava vavaina. E'u paurada avavai ro'ava ava ve'oda ro'ava, akoreda ro'ava, o vaga agen a gavaranai guru, guru, guru, guru, guru o ve raviravi veniu ro'a. Va'eroniu vamai edasia eoraniova e? Ea, e'oraniu. Eda vainai kauna'anana. Gavana guruda ourava, mai gana guru mai miado ani'ani, gavada ai vavada vakoreda ai vanaedo abu'ebo va'ebo, ebe ai gavaka ama vavaia. O ema ve'o a'anana e'u boena gavanana ama mia, ama ore'isa ore'isa, ai agona, ai vabugana egana e'babaga roava. Vabugana e'babaga roava a'anana aida'ura ve'aogaga'a ve'gogo vemai, idamaurina ve'abia vemai, ve'sia va'ibinio ai ia'agoganai, gana enodo eno, emu mia maokuna anina ve'o ai marana da'voima ko ai vo'ima a'anana emu paurada vova ve'oda voga vo'ebo ebo garau'garau, ia paura kapeana voebo garau'garau, ea aa mia noda agodada ai a'adina akoroava, da omara omasia agonaroava abuba'ananai, ve'o nana aida'una abananai amia roava. Aida'uda, aua'uda aba'abadadaino amiaroava ana ounanai. E'urada ebo dada vavavai a'anana eda'sia gana da'mai emu paura, emu paurada iboudada ovave'oda, gebada onagu okere, gavada iboudadai ovave'o, oma gana oma nobo'o. A'a agonaka, a'anana vi'nobo'o, nobo'o, nobo', nobo'o ago vega veava vanai, agona ve'gana vedio. Ai a'anana guru sensio, gana ani'ani eno'nano vi'vavaia. Aidamaina esiaroava ia vaisina ena paurada eva'vevo ko ena kererena a'anana nobo'o kori'kori, geva'ono'u da'o pou'pou roava ko onina nobo'o kori'kori onina urame'urameda a'adina. Aumiri'uda goaeuda aidau'da, vava'uda nakudada ima dadai vaveri viga gavarana, o, viga makedi, o viga aena a'anana edasia ooo, vaisi marau'maraida eda paurada eva vaiva, ai ena paurada eva ve'oda ena pauro veo a'anana, e'irona vairo urame'urameda eabidava aenava geganava ai ia, agagana gemaiva, ai eda nobo'o ero, eda bono bara korikori, agona vekara ko naida nobo'o gaga. Nobo'o, nobo'o, nobo'o, agoda vaida aidamaida auamaida ge aogaga'roava. Eda sia uda bae'bae urame'urame agona ibounanai emu nobo'o, nobo'o, nobo'o, nobo'o vega agonavega venaedo. Ko ani e'u paurada ava ve'o ro'ava vavaina a wari ro'ava e'u urana a'ana nobo'ona. Ea e'u karubou na e'u frensda osidi viebo a'ada uranana avavaia ro'ava o 'eu antida ankolda eda kainagaida eda avia storida avaidada vaidada a'adada eda vararo dia inoku auea ro'ava a'ana vakainarida ro'a vavaina iada osi vimia inoku aida'uda aua'uda eda boe vanai ona a'anana isa'i vavaine bagada a'adina a'ana kauda vavineda da emu kau mara'i vavaine mara'i be agoda iboudadai karubou vokau a'ana unidadai voau voga a'aen vakarubou da karuboudo. Ea a'anana no.